Ku ma saa lotovõidu, no sis olõnõs, ku suur tuu um. Ku tuu um vähämb võit, sis arvadaq tulõ ostaq midägi, midä vaia um hädäste. Ma ei tiiäki, vahtsõnõ auto vai, vai majja parandaq vai midägi. A ku tuu um suurõmb, no sis piät mõtlõma joba, et kohekotsilõ tuu raha kulutaq. Arvadaq osa lätt panka, aga sis tulõ kuiki investiiriq kah.